ازا رجعت بالزمن الف عام الى الماضي ساكون حذرا ومخططا حتى استفيد من التجربة، واتكيف مع الوضع القديم واليك كيف ساتصرف. اولا اتفحص البيئة نتعرف على المكان والزمان تحديدا، واحاول معرفة الحضارة التي وصلت اليها سواء كانت حضارة اسلامية اوروبية او اخرى. ثانيا اتأقلم مع الثقافة واللغة، ساحاول استخدام اللغة والمصطلحات المناسبة لزلك الزمان وارتدي ملابس تقليدية، حتى لا ابدو غريبا واتجنب الشبهات. سالسا اتعلم من الناس استفيد من وجودي هناك بتعلم من العلماء والحرفيين في زلك العصر واطلع على العلوم والفنون القديمة التي لم تدون بشكل عام.